Fanjava ny o. Izy io edy aminakà midika vakansy edy e. Fôtony efa vita izen̈y fanadinan̈a jiàby nataon-dreo mpianatra amy fanjakana àby io avy eo amizay maka maka vakansy amizay kôfa moa d o. Avy eo manintsy manintsy ko andra amizay.